एक अंडा माइक्रोवेव मा पकांडू सबसे पैली हमथै अंडा थै माइक्रोवेव मा कुछ टैम कू रखंण और वे मा टैम फिट कैरी देन। फिर जब टैम पूर हवे जालू तब भैर निकलण तब चोली चाली ले मां जू भी मिलाणा मिलैकी फिर मसीन पुटक रख दिण फिर जब पक जालू तब भैर निकाल दिण।